مكتبة شخصية الكتب تفتح عجلك وتعيشك بعالم تاني <hesitation> ،واللوحات حلوة تناظرها بس ما تعطيك نفس العمج كدا يعني ما أدري.